أقله أول شئ مرن نفسك قدام المرايا او قدام ناس يرتاح لهم هذا بيخليه يتعود شوي شوي ثاني شئ يحاول ياخذ نفس عميق قبل ما يبدأ و يتكلم بهدوء لا يستعچل و برظه يفكر إن الناس ماهم مركزين عليه مثل ما يتخيل لاكن نغلط و مع الوقت و المنارسه بيصير الوقت أسهل بكثير.